e le pe tii nɛ asɛ ŋlǝ̈ le ri o ku lǝ kǝ́ o lo ru lǝ́ ǝrɨkǝ wǝ a láa lɔ acɛɛyǝ kɨ etii a panɨ ŋpaŋpa wǝ́ nǝ mǝ lë epipǝ nye tii nyǝ nyɩŋ ǝrɨkǝ wǝ q la panɨ ŋpaŋpa rɨ ǝrɨkǝ otu le e lee ri wɨ lǝ <hesitation> otui ka faa wɨla faawǝ rɨ eniyǝ rɛ mǝrǝ e lée tii a panǝ ŋpaŋpa kpɛŋ